.اففانستان څلور دېرش ولايتونه لري

میرمنې ډېرې احساساتي وي. علت یې څه دی؟ علت یې دا ده چې د میرمنو د دماغو خلقت په دې ډول شوی. د د دماغ خلقت په دې ډول شوی. د ماغ په دوو برخو ویشل کېږي؛ یوه برخه یې د تعقل ا و د تفکر ده، او بله برخه کې یې د د احساساتو او عاطفې ده. نو د ښځو د دماغ د احساساتو او عاطفې کومه برخه چې ده، هغه د تعقل په برخې پورې غالبه ده. نو ځکه میرمنې ډيری وخت عاطفي او احساساتي نه وي، او عاطفي او احساساتي پرېکړې کوي. نو د دې لپاره چې دوی خپه نه شي، نو باید څه وکو؟ نو موږ باید له دوی څخه اوريدنه زیاته وکو. اول د دوی دماغ خلقت درک کړو، او بیا له دوی څخه اوریدنه زیاته وکو، او د دوی په مقابل کې سینه تنګه نه کو.

په حديث شريف کې راځي چې پيغمبر عليه السلام فرمايلي دي چې د جمعې لمانځه نسبت فردي لمانځه ته پنځه ويشت درجې فضيلت لري.

تاسو پرون تللي وئ؟

که مرګ او له مرګ وروسته د یو بل ژوندون شتون نه وای، نو دا ژوند به کاملا به ارزښته، بې خونده، تکراري او دردوونکی شوی و. همدا مرګ او له مرګ وروسته د یو بل ژوندون شتون دی چې ژوند ته یې ارزښت او هدف ورکړی دی.

د پيسو په اړه ځينو خلکو غلط مفهوم خپور کړی اصلآ موږ په پيسو سره حلالو پيسو سره هم ځانته د عزت او د سکون او د راحت ژوند برابرولی شو او هم د يو بل مسکين او غريب سره مرسته کولی شو، او کولای شو هغه ته هم يو باعزته او راحته ژوند برابر کړو

هو، زه فکر کوم چې په راتلونکو پنځو څو کلونو کې به صنعت نوره هم وده وکړي او موټرونه به وکړای شي چې پرواز وکړي. <hesitation> دا به د موټرونو د پرواز، به د انسان لپاره به یقیناً لاسته راوړنه وي، غټه لاسته راوړنه وي؛ خو <hesitation> ګټو په اړه یې فکر نه کوم چې زیاته ګټور کار دې وي.

زه دېرش کلن یم

ریښتیا هم پخوا به خلکو د ژمي شپې په کیسو او بنډارونو تېرولې، خو اوس دا دود کم شوی. علت یې دا ده چې د پخوا په پرتله د ژوند رنګونه، خوندونه، اړتیاوې، غوښتنې اوس زیاتې شوي دي، او خلک د دې غوښتنو او اړتیاوو د پوره کېدو هڅې کې ډېر زیات مصروفه شوي دي. <hesitation> او بل د ټولنیزو رسنیو <hesitation> رامنځته کېدل او عام کېدل یو بل <hesitation> لوی ګوزار و، چې <hesitation> د بنډارونو، بنډارونو او کیسو باندې <hesitation> وشو.

د جمعې ورځ نسبت نورو ورځو ته ډېره مبارکه ورځ ده، ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمايلي چې تر ټولو غوره ورځ چې لمر پرې راخېژي، جمعې ورځ ده. د جمعې په ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی، او بیا د جمعې په ورځ جنت ته داخل شوی، او قیامت به هم د جمعې په ورځ راځي. همدارنګه د جمعې په ورځ کې د داسې یو ساعت شتون دی چې هغه کې دعا قبلېږي. او بل د جمعې <hesitation> د لمانځه موجودیت دی چې ډېر زیات فضیلت لري، او په نارينه وو باندې فرض دی. او خلک په دې ورځ <hesitation> ځان مينځي، او پاکې جامې اغوندي، عطر وهي، او <hesitation> د جمعې د لمانځه په وخت کې جمعې خواته روانېږي.

د ښار د ترافيکي ستونزو اصلي لامل ممم زه فکر کوم د سرکونو د عرض کمولای دی او همدارنګه د خلکو له خوا ممم د ترافيکي علايمو او قوانینو نه مراعتول دي او خلک دا مرسته کولای شي چې قانون مراعت کړي ترافيکي علایم ترافيکي قوانین مراعت کړي

که زه یو باغ لرم، نو هڅه به وکړم چې په هغه باغ کې د مختلفو مېوو ونې کېنوم او د مختلفو رنګونو او مختلفو بویونو ګلان وکرم؛ دا ځکه چې د مختلفو بویونو لرونکي ګلان په یو باغ کې باغ ته ښایست ورکوي، د انسان طبعیت ورسره ښه کېږي او د انسان ذهني ستړیا ورسره رفع کېږي. دغه راز د مختلفو مېوو د ونو له امله به باغ هم ښایسته ښکاري او هم به د هرې مېوې ځانګړی او جلا خوند وي چې انسان ترې خوند اخیستلای شي.

د مېلمه عزت کول نه یوازې دا چې زموږ د کلتور برخه ده، بلکې زموږ د دین برخه ده او د عباداتو برخه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي، څوک چې په الله او د اخرت په ورځ ایمان لري، باید د خپل مېلمه عزت وکړي؛ نو دا په دې معنی چې د مېلمه عزت کول د دین برخه، د عباداتو برخه ده او ثواب لري. کوربه باید داسې صفات ولري: اول باید په، په، په خلاص تندي، په خلاصې سینې د مېلمه ښه راغلاست وکړي او دوهم دا چې د خپل وس او توان په اندازې د مېلمه د خوړو <hesitation> بندوبست وکړي.

الحمدلله، موږ او تاسې مسلمانان یو، او اسلام زموږ دین دی. اسلام مبارک دین د انساني ژوند د ټولو برخو لپاره اصول او قوانین لري. نو د انسان د انساني ژوند <hesitation> ټولې برخې، هغه که د سیاست برخه وي، که اقتصادي وي، که تعلیم او تحصیل وي، که ټولنیز ژوند وي، که کورنی ژوند وي، که فردي ژوند وي، د ټولو لپاره اسلام ځانته اصول او قوانین وضع کړي. نو کومې ازادۍ چې اسلام نارینه وو ته ورکړي، هغه باید وي، او کومې ازادۍ چې اسلام ښځینه وو ته ورکړي، هغه باید وي.

زه په افغانستان کې اوسیږم

پرمختګ او آزادي قوي ارتباط سره لري په کوم هیواد کې چې سیاسي، اقتصادي نظامي آزادي موجوده وي د ټاکنو آزادي موجوده وي د رایې د اظهار آزادي موجوده وي د بیان آزادي موجوده وي د رسنیو آزادي موجوده وي نو هغلته پرمختګ وي په کوم ځای کې چې دا آزادی نه وي موجودي نو هغلته استبداد هغلته رکوب رامنځته کیږي

زما مورنۍ ژبه پښتو ده او پښتو د افغانستان د دوو ملي ژبو څخه یوه ده زه له خپلې مورنۍ ژبې سره مينه لرم او له بدمرغه پښتو ژبې ته له پخوا راهيسي خدمت ندی شوی نو ځکه زه اوس داضرورت احساسوم چې باید دې لرغوني ژبې ته باید کار وشي

۳. هغه وويل چې هغه به راځي، خو کله چې هغه رانغی، نو پوه شوم چې د هغه ويل يوازې ويل پاتې شول.

قدرت او واک باید هېڅکله هم د یو کس سره نه وي. که چېرې قدرت او واک د یو کس سره شي، نو دا به د دیکتاتورۍ او د استبداد باعث شي. نو ښه دا ده چې مسوولیتونه، واکونه د قانون له مخې اشخاصو ته مشخص کړلای شي، او چارواکي هم باید د خلکو د رایو له لارې وټاکل شي.

زه یو خوب لرم، او هغه دا چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي، نظامي او علمي برخه کې په ځان بسیا ووینم. زه د دې هېواد په لمنه کې راپیدا او رالوی شوی یم، او دا خاوره پر ما حق لري.

زه فکر کوم تعلیم او پیسې دواړه مهم دي. په اوس وخت کې که نړۍ ته وګورو، هغه هېوادونه چې هم تعلیم لري او هم پیسې، د هغوی واک په نړۍ باندې چلېږي. او هغه هېوادونه چې یو له دې ونه لري، یا تعلیم ولري پیسې ونه لري، یا پیسې ولري تعلیم ونه لري، هغوی محکوم دي.

تاسې پوهیږئ چې زموږ خلک له ډير پخوا په سوداګرۍ بوخت و؟

د سند غاړي ته ناسته او د اوبو غږ اوريدل د انسان د رواني او ذهني ستړیا له منځه وړي او انسان ته ذهني او رواني سکون بښي

که زه وغواړم په راتلونکې کې یو کتاب ولیکم، نو د راتلونکي نسل لپاره دا نصیحت وي: علم زده کړه، که علم وي، نو تیاره له منځه ځي، هېواد له ناپوهۍ ژغوري، او د راتلونکي نسل باید ټول، که نارینه وي او ښځه وي، باید د علم او زده کړه وکړي، تر څو خپل <hesitation> د خپل ژوند ستونزې او د خپل هېواد ستونزې حل کولای شي. نو علم زده کړه تیاره له منځه وړي، ناپوهي له منځه وړي، نو پوهه منځته راځي.

زموږ په سیمه کې خلک ډول ډول خواړه پخوي لکه قابلي پلو ،غوښه ،شوروا او کباب آشک ،منتو ،مکروني، شوله ،سابه ،او نور ډول ډول خواړه پخوي او زما آشک ډيري خوښېږي

د اسلام له نظره، دروغ ویل د کبیره ګناهونو له ډلې څخه ده، او دروغ ویل د منافق انسان نښه ده. او دروغ ویل د خلکو تر منځ د بې باورۍ د فضا رامنځته کېدو باعث ګرځي. نو که چېرې په یوه ټولنه کې دروغ نه ویل کېږي، نو هغه ټولنه به له فساد څخه خوندي وي، او د خلکو تر منځ به د باور فضا موجوده وي، او ژوند به ډېر ښکلی او ساده او اسان وي.

که چېرې زه ولسمشر شم، نو زما لومړنی کار به دا وي چې د هېواد د ننه د ټولو افغانانو قوي او کلک حمایت او ملاتړ خپل کړم، او وروسته بیا زه به د خپل هېواد <hesitation> داخلي او بهرني سیاستونه خپلواکه کړم.

له بده مرغه زموږ په هېواد د څلورو، پنځه لسیزه جګړه تحمیل شوې، او جګړه د ټولو انساني، اخلاقي او ادبي ارزښتونو په مخکې خنډ ده. یو خو د خلکو <hesitation> په ذهنیت باندې <hesitation> کار نه دی شوی. خلکو ته یې واقعي معنی عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی چې د اسلام له نظره، یا په اسلام کې علم څومره زیات ارزښت لري. د اسلام <hesitation> علم ته رڼا، ناپوهۍ او جهالت ته یې تیاره ویلې ده، او د اسلام په مبارک دین کې د وحې پیل، یعنې د اقرا، یعنې ولوله، په کلیمې سره شوی دی. او پیغمبر علیه سلام فرمایلي چې علم ترلاسه کول په هر مسلمان باندې فرض دي. فکر کوم که چېرې اوس خو الحمدالله جګړه ختمه شوې، که چېرې د خلکو په ذهنیت، پوهاوي باندې کار وشي، او د اسلام له نظره د علم ارزښت وښودل شي، فکر کوم دوی توجه به د علم خواته شي.

له باران وروسته د خاورې یا خټې چې کوم بوی پیدا کوي، ماته ښه احساس راکوي. خصوصاً په شنو سیمو کې چې کوم باغونه دي او شنه پټي دي، هلته چې کله باران وشي، د خاورو یو ډېر ښه بوی یې انسان باندې لګېږي.

زما موخه په ژوند کې زده کړه ده، زه غواړم چې په راتلونکې کې ډاکټره شم زده کړه وکړم، تحصیل وکړم، تر څو خپل هېواد ته د خپل هېواد خلکو ته ورسره مرسته وکړم خدمت وکړم، ښځو ته د خپل هېواد ښځو ته خدمت وکړم. غواړم یوه صادقه ښه ډاکټره شم تر څو خپل ژوند په سوکالي او ارامي تېر کړم او ماشومانو ته مې ښه روزنه ورکړم او غواړم په راتلونکې کې خپلې کورنۍ ته او خلکو ته خدمت وکړم

ما دولس کاله زده کړې او زه غواړم په .راتلونکي کې خپل زده کړو ته دوام ورکړم